To mɨ monə yam kobon? Kobon kam, gɨnakɨn dɨrgɨchi nzakɨn jam ko kuma huɗchiu? Hɨnakɨn ka ndɨɗa palwa tɨchi dɨrə nzachi jam. Ginakɨn ka ndɨɗa palwa tɨchi ɗɨrə mahuɗa sɨkə kwatakwata. Mu gi munin gɨnakɨn tɨchi dɨrə <hesitation> mahuɗa səkə? Nggam gɨnakɨn nə’ə bwang ɓarinye nahannə hɨkin mɨ boye gɨnakɨn masamman uji madi ko madi mwananə hɨkin mɨ boye gɨnakɨn, amma dɨga bii, ma mgbəi kobokitə, mamybə’ gɨnakɨn, hɨkina yaradɨ dɨggba. Gaakɨ’e ma nahan ganə, ma gɨbakɨn dɨrgɨchi huɗkɨn, ma nahan ganə mɨ gə wura polin gɨ. Ndagən, ka ndɨɗa palwa, bo, ma ginakɨn nə’ə dɨrgɨchi mahuɗa sɨkən. Ndamu ma ɓariye nə’ə naha gɨnakɨn, mɨ pɨta fɨtəkɨngəkin maa, irin tə’ə, irin ɓariye nə’ə gɨnakɨn dɨrgɨchi mahuda sɨkəngəkin. Amma achi mɨ dzuu ka gongga a gwaɗəmɨn gongga, gɨrachi kam tɨchi ɗirə machuɗa sɨkə ka mində. Hichi nji tushe nggɨ kala səə suwaga kobo gɨnakɨ’e nəə. Ndɨɗa mɨndə ka ələ gɨnakɨ’e nəə ryangachirang, tɨchi rə gɨnakɨtə, tɨchi waa ri duniya tɨchi waa ri nzakɨn jam a humwachigɨ fɨtə. Ndagən, hɨnka orkɨn taɗa <hesitation> timɨn huɗə gɨnachi, amma, mamɨna ələ dɨ rugwaa nə’ə mwaha lekoɗi fɨtə. Hɨmɨna ələ dɨ rugwa, nəə huɗa fɨtə, faga fɨtə beldum ndam. Amma ələchi dɨn mapa’angən nə’ə tɨchi gɨ dai dai. Gɨnakɨn kam daidai njichi amma ma hala dɨrə mahuɗa sɨkə, tɨn ‘waa yedə gɨnakɨn ka dɨrə.